شي اللي نشفوفيه نتصور نهار من نهار حتى بالألات باش يولي عندهم مشاعر اكيد نشكيو الإنسان خاطر <hesitation> انسان كائن حي <hesitation> وعندو حاسيس مرهفة وعندو مشاعر وعندو قلب وعندو عقل وعندو كلهم ياثرو على المشاعر نتاعو، ما حتى للألات زادة نتصور باش يولي عندها ديجا رينا الحادثة نتاع لي تغشش خاطر الطفل غلبة في شطرنج.